سوف اختار السلطة والمكرونة. السلطة لانها تعتبر السلطة خيارا صحيا وغنيا بالفيتامينات والمعادن، يمكن تحضيرها من مكونات متنوعة مثل الخضار الطازج الطازجة والحبوب والبروتين مثل الدجاج، لكن المكرونة <hesitation> تعتبر المكرونة من الاطعمة الشهية والمحبوبة عالميا ويمكن تحضيرها بطرق متعددة.